أفظل أتحكم في المويا لأنه عنصر أساسي للحياه أقدر أستخدمها في الزراعه في الشرب و حتى في تلطيف الچو التحكم في المويا يعطيني قوه كبيره في تلبيه إحتياچات الناس و تحسين البيئه النار قويه لاكن المويا أقدر أستفيد منها بطريقه أكثر تنوع.